مےٚ چھُ باسان زِ بہٕ کَرٕ کلام کری شروٗع۔ مےٚ چھُنہٕ یہِ واریٛاہ کالَس تام کرُن۔ وۄنۍ چھُ مےٚ باسان بہٕ کَرٕ یہِ شروع۔